<hesitation> bulìbi, ígbɔké lèe bú ne ni wu íɖò. bulíbi anikɛ́ bòsèje <hesitation> bòséje ɛnɛ́ɛ̀ bulíbi le ba kpalí ni bòsèje úni no wu íɖò, ùɖà le nìza le nìza búá, ú nà zá tu, ú nà zó no nyòo míìbìà elí, ú nàá no nyòó míìbìà ú nàá no elí ɖɛ́ɛ́, ú nàá banìi ènù kɔà sɔ̀lìɔ̀ ɔ̀, ú nàá ù ne nègù anikɛ́ <hesitation> sàntì métà ínì wú fò dò ínìwúíìntɔ búá eli màa úni fè ása ú náa fà bàni ɔku màaké úni náka nàáa ze fi yá ú náa sò ú nàá bɔ néènù nyo ányi ú nàá so ɖɛ́ɛ́ unà gó mì ása ú nàá mi nélèe úni ɖí bɔ̀sèje àniɛnɛ́ɛ̀ <hesitation> bàyìlèya bàyìlèya búni ká bo wu íɖò nyo <hesitation> ɔti èle óɖò lèe káèè bìà bo wu íɖò bìà na nyegù ɔwi ányi èle ani kɛ́ bonùɔ̀wi blɛ̀ɛ ni <hesitation> èsɔ̀ ɔ̀wi màaké ówó ba za nɔ óɖò lèe búáú ná zé nyrégùbìà elí tu kɛ̀nìà so èsèse ofo wu íɖò awu bú náa nyo bìà be fi nélèe bìà no kplo nélèe ká bú nèé ni bubi nélèe sú bulíbi bìà u na bàni <hesitation> íɖò <hesitation> ɔ̀wu káèè úni àlɔ na bàni íɖò si á yi èle. klekle ú nàá banìi ɔwi kása ú nà físo nɔ̀lɔ. úni ɖí bɔ̀wù ániká sú elí ɛɖí bulíbì bo wu íɖò. kele ká nyòo ù nàáa wu ìɖò bulíbi tíbíí le úni màáwu íɖò kele kaka ɔti èle èsèse ɖãã ú wuà ani ígbɔ ké moònì bòó ɖu ubonù ɔ̀wi ínɛ̀ ú nàá banì i ù nàá ɖuà púpúpúpú. ɔkle tíbí le tè ɛɖi ú ná wùlò si ú náa nì nyon <hesitation> kele nyòo ú náa fà bàni uguòɖotu òNyo nélèe ú nàá nyi mɔ̀nyɔ̀mɔ̀nyɔ̀ mɔ̀nyɔ̀, mɔ̀nyɔ̀ mɔ̀mɔ̀mɔ̀ kása ú nà zé fi nélèe elí ɛɖí ú na báni bulíbi màa ɔmi fía ni bìà ba bàni íɖo ni bìà ba bàni ɖíàlɔ.